Maishanih pah ngunyinetech kih maisha nyopah torot torot nyo tagh umbu tah kunuh mangot nyoh karam kih torot nyinih kindoyton tekehnyoruh mawasen chomih ngunyineteh kih torot nyinileh nyinileh mulimengu pah ngunyinetch itayan mehngeny an nyoh karam yehnyuhnoh mbolo wolo tohketang yeh torot ooh ketang tagh ooh mawesenihchan choh kotingetan ooh mekalikuhnyeh put mandeleo nyinih omisheh keh nee tayari kih torot nyoh kikonuh ngalah chanih lewur moninyeh chitanyah nyoh endenyih kemutah keyh le torot omba wanah oway nyonih nyoh kimihcha kehnonah pat kleh chi nyonih peregenguh konyitah keyh ngoh pereryenguh nyo karam chonih rasah pereryenguh lah metinyeh kiyay ingarah soma kigh kleh chi wena kenyarakah totingetan mukah tanah chih mukh dunah pereryenyuh nyonih mehmukenyeh kuh kchenguh anyih mih wlaka cholendah ewoh wenah mohk muhngorokanyeh kimneh wolo lakini mendah chamah torot nmgaleh chonah chamah torot kenyarak hin lewur mbo ngunyine the mendah kiah torot pikachih ki monechi akla ewah mih chotaan keyh walaka wolo mih walaka choh mukah klah ewoh wenah melendanyeh wolo lakini mendah kisheriah kemwah lenyonih kisheria pa keng rak keyh lewur nyon mandeleo nyomitohnih keach torot lewur torot nyinih kikekonechan ngal ombo ngunyineteh ladoh nyoh chichan chi nyoh chichaeh nyoran torot pa lewur chinih mitoniah kawn meminyeh kitangah teken ndaah teke ngat aah tekeruyoh kitorot te ruwahnyih ki torot nyini mukoninyih ngetunyin nyokaram asiyeh keyokchih torot seran ayah chonienyish.